د جون میاشت ما ته د دوبي، د رخصتیو او ازادیو میاشت ښکاري. پدی میاشت کي هوا ګرمېږي، ښوونځي پای ته رسېږي او خلک تفریح ته تیارېږي. دا میاشت د خوښۍ، سفرونو، او د کورنۍ او ملګرو سره د وخت تېرولو ښکلی فرصت دی